Kõgõ maitsvamb om harilik praadikardohk. Et lõikat viiles, panõt õlli panni pääle ja praadit ärq, suula ka panõt manoq. A või ka ahjo pandaq sammamuudu. Vai sis hoobis tuha seeh kütsäq näütüses.